أنا دايما يعجبني الشخص المثقف الواثق من نفسه، اللي يعرف متى يتكلم ومتى يسكت. يكون دايما على أتم الاستعداد، وعنده دائما المسؤولية إنه يتحمل مسؤولية المشاكل ويحل المشاكل، مو بيتهرب منها مثل العيال يكون واثق من نفسه أثناء الكلام، ما يراوغ، ويكون صادق. أهم شيء أن الإنسان يكون صادق، هذا أهم شيء.